आज काल के युग बैज्ञानीक युग चल रहलवा उहेसे आदमी सब जरूरी साम्रग्री बजार से सजिलो तरिका छे मिल जावेला उमे बाएक इलेक्ट्रीक केटली जहा एकर काम बा पानी धिकाय के जौन बहुत सजिलो तरिका बा सब से पहिला केटली मे पानी डाल के ओकर इलेक्ट्रीक स्विच अन करके अपने आप कौने समय मे तातेजाला । यि तरिका के कारण छे पानी धिकाय के बहुत सजिलो हो वेला ।